जो सबसे जरूरी चीज होंदी शादी करण से पहला कि सु छ तै कु व्यवहार क्या छ तुमार परिवार दगडी तुम दगडी और तै का सपना क्या छ।